You draw water, you soak ley clothes with tie soap- you soak ley clothes with tie soap. Then, you take ley ley- ley wash board, and wrap soap on it. You scrub it good, when you finish scrubbing it for the first time, you put it in the second water. You wash it for the second time, then before you rinse it and hang it.